نحب التحكم في الماء خاطر الماء هو أساس الحياة، وله تأثير كبير على البيئة والزراعة وحتى في علاج الكثير من المشاكل البيئية إذا كنت نقدر نتحكم في الماء نقدر نستخدمه لتنظيف المناطق الجافة، وتوفير المياه العذبة والمساعدة في الزراعة، حتى تقليل المخاطر الناتجة عن الفيضانات، النار رغم قوتها ممكن تكون خطيرة وتدميرية أما الماء فهو عنصر حياتي يعطيك قدرة أكبر على التأثير بشكل إيجابي.